أفضل أن تكون لدي القدرة علي علاج اي مرض ليش ؛ لأن الصحة هي أغلي شي يمتلكه الإنسان إذا كان عندي استطاعه إني اعالج المرضي الفقراء و المساكين ، اشفي الأمراض الصعبة و المزمنة ف هذا شيء وايد عظيم ، تجعل الانسان يشعر بسعادة غامرة عندما تقوم بشفاءه من مرض ما.